E per esempiu një kulacjon veloci çë hahet e çë… e çë bun mirë mënd jet per esempiu të hash një frutë, ha një bananë, u per esempiu menanvet zgjonem, ha një bananë, na kam mpresh edhe vetëm një banan e per esempiu një qelq klëmsh e basta.